أول شي أحط خطة محكمة للتسلل، وأختار هوية مزيفة تكون مقبولة ،أبدأ بالتقرب من بعظ الأعظاء، وأجمع معلومات عن أنشطتهم، بعدين استخدم مهاراتي في الملاحظة، والإستماع، وأكون حذرة جدًا عشان ما يكشفوني ،الهدف هو جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة قبل ما أخرج بأمان.